Widoŋaaji ɗii jaati ana mbaawi jatoreede ɗun sabi ɗun duu hiila non, a yi'ii duu ƴoyre waɗii, jamaa oo ana heɓan hen kaalisi. Ana waawi jatoreede jaati. <hesitation> Kulle non ɓe yimɓe jatotoo. Widoo kaa keɓal ana hen.